Tishlarni <hesitation> to'g'rilab- to'g'ri yuvishga keladigan bo'lsak, demak, tishlarimizni ertalab va kechqurunlari yuvishimiz kerak bo'ladi. Dastlab kuniga ikki mahaldan. <hesitation> Demak <hesitation> tish yuvish pastasi va tish yuvish cho'tkasini olib, <hesitation> pastadan ozgina cho'tkaga solib keyin tishlarimizga yaxshilab ishqalashimiz kerak bo'ladi. So'ngra, iliq suv bilan besh-olti marta chayib tashlashimiz kerak bo'ladi.